Meyɛ kyerɛkyerɛnyi na sɛ muhu dɛ m'esuafo adwen nnyi dza merekyerɛ no do a. Dza mɛyɛ ne dɛ megyae adzekyerɛ no na maka akyerɛ hɔn dɛ yɛmbɔ abrabɔ mu nkɔmmɔ. Motum dze mo ho ayɛ susudua na medze mo ho esi hɔ aka ndzɛma na ehyiakwa bi a mihyiae na kwan a mefaa do a medzi do a ndɛ migyina hɔn enyim dɛ kyerɛkyerɛnyi. Ama sɛ hɔn so abrabɔ no mu yɛdzen ma hɔn mpo na po- hɔn enyidado nyinara asa a wɔakae nsɛm a mekae no na woetum esi nketse aper ako akɔ hɔn enyim. Meyɛ iyi a iwie a na mato- yɛatoa hɛn adzesua no do megye dzi dɛ meyɛ dɛm a hɔn nyinaa wobetsie dza merekyerɛ n'.